E pensily hazo na e crayon, e crayon igny koa zany kakazo zany da gnagnatiny ao misy ino fizakandreo an'azy toa mein, vanja, vanja zany gn'agnatignao da igny amin'izay koa sa matetiky anaovan'olo sary, hanaovan'olo ampiasaine zaza andakilasy gnagny, izay e tena matetiky hanaovan'olo an'igny.